Aia e raha efa nomene Zanahary anao e tany ty da mbola handeha hoaia koa ro, tany sy raha misy rivotry, sy raha misy sakafo, sy raha misy rano, sy aleonao avao mipetraky etoa, gn'etoa gnasaraigny, sy mety avao mandeha ivelany agny io ka.